Bueno ladordoyaax rechinila, reyna komid este kien loset lavan chitene rakan preparar este siegbenawna tab siegbenawna este chaguetbiena de lam nisrawmiet latguexres naꞌ xkoxtommniaꞌ.